لو رجعت خمسين سنة لورا معنى كده ان أنا هبقى في فترة السبعينات و فترة السبعينات دي أنا اعرف عنها اغلب الحاجات و كان نفسي أعيش فيها و اجرب لبسهم و ست و الستايل بتاعهم في الأغاني ف هبقى حابة جدا فترة السبعينات إن أنا أعيش فيها و أتعرف فيها على ناس و أتصرف زيهم و و اخرج زيهم و اسمع الموسيقى بتاعتهم و كده يعني